E launa 'õlelo nā manu apau <hesitation> a Ua kahea kekahi manu me kona leo Ua himeni mau manu i kekahi <hesitation> manu ea'e E ho'ohana ka manu i ka 'õlelo kino paha e ho'ohana ka manu e hulu pi'i a'ela